<noise> Ty tsy itovizandrozy koahy, ny piso zao lafa mosary mangataky tsikany tsikany avao, <noise> ary piso tsy mety afa-po zany. Na ataotsika hoe ometsika hany henaniky io, haniny iny, mangataky ndraiky i bakeo. Mangataky mangataky sanandro zany ny ny piso. Fa ny alika amizay, tsy mangataky mangataky zao i fa lafa omenao hany i mihina, lafa tsy ame <hesitation> lafa tsy amenao i, mipitipitiky anao mbegny avao. Fa i mi o o o avao zany i, maneno o o o o o.